نعم، من الممكن تحقيق السلام العالمي، لكن أنه يتطلب مجهود جماعي كبير. أولًا يجب أن نعمل على تعزيز الحوار والتفاهم بين الثقافات والع-والشعوب <hesitation> عشان يكون التواصل فعال ويساعدنا على كسر الحواجز. وكمان بنتعاون مع ال- التعاون الدولي كمان مهم جداً، نحتاج نتعاون مع الدول <hesitation> ويكون في عمل مشترك بيننا.